चाय अर कॉफी मा बे मैं ता चाय प्योंड पसंद करलु किलेकी हमा घोर मा ज़्यादा सब लोग चाय ही प्योंदा चाय की हर घुट मेते ता भोत सुकून दयोंदी अर अर हमा ता घोरे शुरुवात ही चाय से वोन्दि सुबेरे।